मे अगर विद्यार्थी हो तो में अपन बस्ता में खाये। बर टिफ़िन सब बिषय के किताब कॉपी रखूं। ओकर साथ दो ठो कॉम्प्स रखु। जेकर में पेन पेंसिल ओर रबर रखु। ओकर साथ एक त्रिभुजाकार उपकरण रखु। जेकर में चंदा स्केल और प्रकार रखु जेकर। इस्तेमाल करके गणित के सवाल हल कर सकत हूं।